יא, ס'איז גוט ארום צו פארן, אויסצוגעפינען נייע פלעצער. און אזוי קען מען טון ביזנעס. און בכלל ס'איז גוט פאר די וועלט אז מענטשן, פארן מער ארום.